Irupi oporombori va reta jare irupi oparaiki va reta jokua submarino jei supeva reta tätako ipoki omii vaera irupi jare ojo i japipe koti jare oeye ivate koti jare jukuraiviko jareta oporombori oimeyave kia oiporu yombori